یو د لومړیتوب معنا لري، له دې سره سره یو د یوازیتوب، تکړه توب او مخکښ کیدو معنا هم ورکوي. د یو په اوریدو سره موږ دا دواړه فکرونه په سر کې لرو. لومړی او رهبر او یا هم یوازې او یستوی. یو به حساب کې یو د حساب پیل دی.